Toma dunia ne ge bahasa dofu ngom toma indonesia re na bato bahasa sema ma dofu, sema bahasa tidore, sema bahasa ternate, sema bahasa patani, sema bahasa weda, sema bahasa bugis, semahasa gorontalo, sema bahasa buton, coma sema jawa bolo ua se ngone yam coma bahasa indonesia ma dulu ge ngom sango sema bahasa jerman, sema bahasa inggris, sema, bahasa jepang, sema bahasa balanda, sema bahasa rusia, sema bahasa cina, sema bahasa korea. sema bahasa spanyol sema bahasa arab coma se sema bahasa india.